Nao fa i raho handeha hivahiny a Fantse: minday vizà, minday pasipôro, minday kara-panondro, minday lista lista toe-malaza handinako.